ٍٍٍٍ انا نفضل نعيش في مكان، في عالم خالي من الجريمة. لان <hesitation> الكوارث الطبيعية، مالقري راها تضرنا حنا كانسان، ولكنها تنفع <hesitation> الطبيعة اللي رانا عايشين فيها. الزلازل هي تحركات <hesitation> للطبقات الأرض وبالتالي تفيد <hesitation> الطبيعة، ما لقري حنا ماتفيدناش، مش كيما الجريمة ماتفيد حتى حي.